<hesitation> Grille à pain, izy io ah de ma-milina mandeha herinaratra ihany koa, fanatonoana mofo izy na fana-fana natao anafanana mofo na anakarepohana mofo, atsofoka ao anati'io fotsiny ilay mofo, mofo vazaha moa izany no atsofoka ao anatin'io fa tsy ilay mofogasy ireny, de rehefa elaela <hesitation> ao anatin'io le mofo de mafana de mivoaka ho azy.